ʻO ka mua, hoʻohana wau i koʻu kelepona a me ke kukui ma luna ona i mea e ʻimi ai i koʻu mau mea pono. A laila, ʻimi mua paha wau i koʻu mau mākua a me koʻu ʻohana e hōʻoia ai i kō kākou pono A laila, ma laila kā˚ou e kālailai i ka hana mai kēia mua aku A laila, hoʻomākaukau, haʻalele paha ʻAʻole wau ʻike.